كنفكر في اللون لحمر يخطرلي في باي عدة حاجات أول حاجه هي الحب و العواطف القويه، كيفاش لحمر يرتبط بالورد و بلغة القلب و الروح، زادا يخطرلي لخطر خصوصا في إشارات المرور لنعرفوها و يعني التحذير و بالطبيعه في الثقافه التونسيه لحمر عندو قيمه خاصه كيما في الأعراس و الإحتفالات وين يكون موجود بقوه في الزينه للعرائس و المدعوين.